Wasiyya e shawaara goo komi siftoroyta haa joni minaana bulɗum maajun, kanjum woni Lukman janngu yanndegoo a nanaai mone, so a janngayi, Raa bo jooni nde mi janngi mi maana belɗum maajun ɗun ke kowone e mi softoroya kondeye.